Metza keneti ijtu ijtu nyäjmayajpapä salsa, e ispäkpapät ti'yäk este je tzapaspä y y tzujtzupä, ee myetzykäyi myojtyajpa myojtyajpa kyojtayajpa este, ka tzapaspä kyojtayjapa tzapas koya', kyojtayajpa kulantu, kyojtayajpa owi' ee kyojtayajpa usyäk cebolla, y jet'tya'p kyä'tyajpa ti'yäk tä'nhkuyojmä, kyä'tyajpa tyumka tyumk kotpäyajpa kyä'tyajpa tä'nhku tä'nhkuyojmä kyojtayajpa nä', kyojtayajpa kana, y jenä wä'ajpa'nte entonce wä'ajpa'nte wa'ku wa'ku este kyu'tyaju anhke tipä ku'tku'ojmä, ka säjkojmä ka ka sisojmä, e o eyeta'mpä ku'tku'oj jenä kyu'tyajpa, jejtzyetike tzujtzupä je salsa, jejtzyeti tzyäjkyajke'ta ee kyojtyajpa kyojtyajpa ti'yäk je jenä kyojtayajpa este tzujtzupä tzujtzupä koya y kyojtayajpa tzutz koya, kulantu e kyojtayajpa cebolla, kyojtayajke'ta este owi', jenä' jenä motpä'pä que que este kyojtyajpa'nte tä'nhkuyojmä wa'ku kyä'tyaju, y una vez kä'tupä entonce muspa'p muspa'p este kyu'tyajä e aunque tipyä ku'tku'yojmä, e este muspa muspa kyu'tyajä este e ti'yäjkojmä arroz'ojmä, säjkojmä o sisojmä o ti'yäk nyäjmayajpapä' barbacoa'ojmä, aunque tipya ku' ku'tku'ojmä ompa ompatä ompatä este e nkojtayä salsa ee jejtzye jejtzye este pyäkpa eyapä eyapäp o o omku äjtyä nku'tku'.